﻿Niinihira omuntu omujagujagu, nakila omuntu acuriire habwokuba omuntu omujagujagu anyway boona beine ebirungi byaabo. Omucureezi nasobola kwehara ebizibu, beitu omujagujagu nasobola kuba <hesitation> nabaza nabuli’omu, nasobola kumanya ekiri kugenda mumaiso munsi kakuba habaho obuzibu lundi narahukilwa kufuna obuyambi, kakuba ayetaaga obuyambi habwokuba nabaza nabuli’omu beitu omuntu omuculeezi nikisobola kutamanguhira kufuna obuyambi lundi kumanya ekili kugenda mumeiso.